Bu! Pos ain muchus postris tradicionalis en el mundu! El tiramisú italianu, el crème brûlée francés, el baklava griegu, el mochi japonés, el fran mexicanu... Tolos postris sonin mu saborosus o, alo menus, devían de se-lu! Tamién te mientu los de paquí pa tú conocé-lus. L'arrós guisau, el turrón de Castuera, la sopa d'amendra, los pestiñus estremeñus, los repápalus que los ponemus tamién con lechi...